> joosiroo niŋ i be a ke la buloo la ili foo, fo, fo i ye jio ke a kono, i ye i buloo taa i ye a, i ye a maa mee osii puru ko a ye seneyaa i ka i, ika i kayiti, ifenkoo, janpee, saafina ňaamoo walla maani kaloo i ye a kafu ňonma, walla waa kaloo, i ye i kafu ňonma i ye a suusaa parisiko wolu be a seneyaandi noo la ňaamiŋ, buloo danmaa te a seneyaandi noo la wo ňaama